Për fe ën dus bun e san a i va tre, cuat coze: la farin-an po d'acua, ün öu e d'süchèr. Eccu, però për felu magari pi san, ënvecce dë büté d'süchèr, pöle uzé dë dolficicante a baze dë früita